E per esempiu, lizi, e dopu jan gjithë ardullamat per esempiu, një këmb ulliri, dardha, mollë, fiku, shtenja e tjerët.